Pues jue ëch jedun të nyaj këy bi'i t'sëdyut tën xoxë jadunt's ëch dun bi'i tën t'sikyë në ko'o bi'i tu'u të kyëy y manytëch bi'i kon të nyaj mot'sëy ni'iy myëdë t'saj kësix mëdë jadunt's dun bi'i tën kay.